Indi niʼille bisawwan saba, haw indi jakaw khamsa, haw indi naddarat biyud ke talata, waat bastamalan lettalefon, wadat kan bastamalaʼn leddai, ammannadara hilal herra indi wahid bas huka al.